Mene mə re pekə wa mani makarantarə. Mə kamu makarantarə zanga nəkə makaranta da nə wanu ɓikən makaranta da nə wanu ɓikən sosai gam nəkə mə nay wa məni kə re makaranta primary sə mə kamu sekandari səmə kamu universtin gabaki ɗaya kən kəsə mə kamu makaranta gəni ayrə. Gəni nəkə makaranta gəni kə gəgən. Gəgən nəkə wa mani kən oy ilimi, ilimi i da awka di mabu temle ka roydəbə i ən may nə wa wanna? Wa mani məkə nə maysu ɓetəm nə utəm rə kə a gərə mə maysu ɓetəm nə utəm bəkə gəgə i tə ən may nə wa wanna? Wa wanna nəkə wa mani makən gbə wa' mə pe mə kamə kən ruydə kən nu matrn pe mə kamu makarantarə. Makaranta kə urkə a gə an be. makaranta an be nəkə an nu kən zangə primary, kən zangə univastin a gə an be gam nəkə niya gomzokə daŋ. Gomzokə daŋ nəkə wann kən bəm i tə in mo kə kə i pe ur kə i pe ur ay wa mani kən ɓe, məkən təsu mən to be wanan bəmi bən kə kəreməren pekə reməren kamkə dəl gəllə di. Dəl gəllə di nəkə kare ka zo nisə i dətənə naybəy re ani. Ka zo zon naybi ən ay be tan in a ləy abə a ləy abə a lə abə. in ləy ani nəkə ka tə in to nankə kə i si be kə i si, a ren sikə ba beni ko na beni a rew sikə abə ma. Are pekə titə allə. Titə alle nəkə doctor kza ka zow. Ka zow nakə ka tə ənkə to i kamə tore nini kaza. i ga tore, ikən ga tore nəkə kə ən tə kə l bəsu nini i bəsu nini wa wani nəkə ilimi i da aw makamuta an kəsə <hesitation> an gaw ilimi. Ilimi in gə sosai gam ilimi kə makaranta da ay nəkə wa mani kə səw makaranta boni an be ninkə naturun duniya a danureykə ekə wakati aw kə mabu gənu makarantarə i yesi yen ən are bakə ba rə. ən a ba barə nəkə a ou likə aya likə nə ba zum an se dam ay kə ur kə mimin wan sə ka ləkə re ani ikə mimin kə mabu gənu ereu yesəgərə ama imini rerə ninkə nəkə i yesə, i yesə ay ən a re bakə ba rə. Yaw enu enə dələkə ekə an ɓe. An ɓe aykə enə a ləkə yaw enu makantararə. Yaw makarantakə da nə gəbəl gərigə. Gərigə ay nəkə wa mani mə gaw nə ɓetəm mə gaw kowana nə ire gawkə wa'wa' are' bəkə yawarirə ay. Yawari nəkə ba wa wu tənən ka tə an mi dəlgə may gəni gam nəkə niya urnə da zangə makaranta re pekə ə ni ani. Ka tə ə may ay kə nini nini. May an zangə makanta ay nəkə are gekə roydəllə. Ur nə re gawkə səm də pa. ilimi i ga gələ pa ay nəkə are gekə nə sam sam sams- samsəm nə may wa wase ko may gəni ko may dəri bərə. Re walə gə mabu gənu ni sə ire gaw nə gə wa' wa' wa' ko nama ani gam niya. Ilimi wanu i da zulə pa'. Ilimi wanu i da zulə pa ay nəkə ən kə i gaw nə kowanə bə ɓikəlle i gaw nə wa wase be ɓikəlle nə may gəni ɓikənərə gbənikaw wann bə laŋ ɓikəlle. Gam nini mipə elkə nə dukə gənə esə ninkə sə a yaw enu i da re' makarantərə ay a gaw yaw enu kə ire makaranta. Agay makaranta tore ikə tə in kə i kamə kpəpinabə a ga. Ekə ko namə bə ekə akə ga kə akə gakə gam niya? Wa ene kə re maka rantarə. Makaranta kə yakəl an be. Yakəl an be nəkə wa mani kən bə ilimi ay mən bə ma dane yakəl, kaw wanu i danə yakəl. Nerge mani ka danə yakəl. Nɨya ka danə yakəl. Gbənikawyi mani ka da nə yakəl. Gbəni kawyi mani ka da nə yakəl. I da nə yakəl nəkə in wa ay kay an zangə makaranta gərigə a zangə makaranta gərigə. An kəsu gərigə. Gərigə nəkə an oy ilimi i da aw. Kə yeru nə pila bə du pa ikə yuru nə pila bə ur nə da pa, ikə yeru nə pila bə da pa gam niya ilimi wanu in be. Ilimi wanu i da wane zulə pa. Enə ninkə kə a e an dabə kə i yesi yen minkə nəkə e nə a gaw nə utəm a ləkə yaw enu makantare katunr l re kə i zangə. E akə wər wən bə e nə yaw enu nə zikəyi enu pat ikə i da makantarə in kəsə makaranta an gə. Ninkə mikə elkə nə dukə gənə kə e a da mindrerə ay kə ninkə kə elkə nə dukə gənə kə e a da mindrerə au kə ninkə kə ay minəre. An minəre nəkə yaw enu i zangə sə ninkə sə e bə a da ɓetəmrəre sə nə l ay. An ew makaranta tore an ew niya makaranta tore. Gam nəkə niya yaw enu kə i dəy sə məsəpa. Kə l dəy sə məsəpa nəkə e bə dəkə yakəl. Wa mani ka di temle ma tə ma ən may nə wa nə wana ən ur ay wa mən kay a wo ay kə zum kə gaw kə ɓeduru wanu kanə sə məsəpa. Zum nə bedəben mikətə mən zum a ɓedərə bə mən kpedə. Betəm nə utəm ami kə zum ɓedəɓen. Yakələre wombələre da kay ko niyarə re nə kaw manu bə nə manu gənu nə marəm kam sə a marəm manirə ami bə mokə məre iren gawkə wa'wa' gam niya ilimi manu ida zuləpa mə ren gawkə nə ko wana gərigə samsən səwrə yotə səwrə niy roydəl kaw səwrə suy ire gawkə gərigə wa'wa'nbi nə. Wa'wa' nəkə kaməkan yakəl gərigə ama may kə kə səw makantarerə ay reren latəgatəgə yotə ni ur kə nama pat ka da wulandi rə nama pat ida wulandirə. i butə netətə gəgənta gamnə ni na mabu ganu mabu sə ii lakə yaw doŋ a kə e mabu kinu- mabu kinu nəkə may yari kə tə ən mo wa aykə bə ni ani bə ni ani bəni ani mo na nəkə məre' gerə rə. Mə re gekərə nəkə ma tə mə bekə wa beni kə l kpeduru kpen. Wa mini a la tollə, wa məni nə la lan tol gərigə gam nəkə niya a la tol an be mabu a bəy bərə dəl kə go ko a ən wa ay wa ay wa ay kə mən na nə ba bə mə mi min nisə wa məni ay danə ani. Ama məkən pew mən kamu zangare makaranta ay nəkə urkə yakələre men mikə duniya ləyni nə vani bə gərigə ni re gaw nəgə nə kaw wanu nə gbəni kay nə na yi nə manu gənu pal gərigə ama ninkə nə kə, məkə tə'sə' wa ba kə tə' sə' nə na kə təsə wa kə giya kə. ən ay bekə wa beni aykə mə natur mi genə wa beni ayrə mabu i lakə yaw doŋadoŋ ay kə e mabu kinu a lakə lan yaw ənkə makantarə a genirə nə pila a reniren ənkə i ba ba. Ba' nəkə da' bili da en mabu gənu enu kakayi kakayi ay bə in ba' ba' wanu səwrə i oynə wanurə. kaw in lake a da zangərə ilimi səwrə niya səwrə ekə a gaw gan ənbi in gam niya kaa ba'ba'. ba nə dabili da a vasəvə wanu re bərə i kaw yaw nə ninkə aw nəkə kay mə batunw kəə gberi mani ay mo ma lilin ma bu bun ma lilin ən anine ma tətən yalətə mani ən anire mən bəw kata gbiri ay. Ba makarantarə gam nəkə katə gberi aykə makaranta ay ur gə bə an be en aw bəkə a ge an ninkə ikə kusekun akə ikə kuse nəkə akə re makantarə. Makaranta kə wanu gə, wanu gə mipə elkə nə dukə gənə nayi mimu bayi mini səw minu esə ninkə sə a gbə ninkə aw nə e wakati an garə gbələ aaw ay isə i pə gbəkə ninkə ay pat kə i kəw kəyi kam yaw makarantarə. Makaranta mi nanə ay gəni ay nəkə makaranta gəni ay gəgən makaranta gəni ay gə gən nəkə rəl kal kə zum kən may nay bay məren wəykə tomsa gəntə məre məkən məni bə məre minəgə rerə ari ama zum nəkə remren gakə tomsə gəntə nəkə gam mo mnakaranta mə zangu gəni ay makaranta gəni kə angə bə ən be an gə ni an nəkə maren ləykə dəla gəllə məreu rekə konə bellə pan al məren lukə məren rekə jirgi bel pa al mə rew ren ləykə mə rew ren rekə gam nəkə niya makaranta mani mə bən ay ilimi in be zuləpa sə mare rekə gansə manə zum gam sə nə tomsə mə bə ari makaranta mə zaŋgu ay kay mani ɓetəm ay ireu rekə al yenərə i resə ən mə re are be dəla ma əna əna əna in re ul dəla in zo ur dəl ən gə niya gam makaranta daysi i gaw nergə maw na ini may marən gon. goŋ ama nergənə maw ən ay na makaranta kə yakəl an bi makaranta məren ləykə jirgi makaranta məre, həsəgə məre makaranta məre, ləykə mare awtə gukə di aw harmare ma kə ma gə niya makaranta gəgən gəgən nəka <noise> gbənsə mani ikən zangə makaranta malu in makarantare may ko ettu iren gawkə gbənsə re rekə gərigə misə ire re nəgə məkən na ini may ba may ani gam nə niya nəl ini kəza may ən ayi, rəkəl kay wanu məkə wawərə bəkə. Urkə rem ren maysəgə kan maysən nəkə uka tə ən a du ani are ani are awtə ari rə are awtə rirə are awtə rirə kay nə pila bə i re ren rekə i lu nə pa al rəkal nə i ruydə nə motarəre al rəkal i ruydə nə də ikə nə niya ba kay də wansə zum vasə ay iren ruydəgə bə nə də bə gam niya makaranta a daysi i re reka makaranta rə malu makarantarə malu makaranta angə an be ninkə nəkə a nasə min gədə gən gənkəl gənkəl gənkələ gərə makarantə mə re ləykə jirgi marenləykə mota məren vakə awtə gukə di aw məren rekə nasara i dələ mə re rekə aya pat ko antəm i elə antəm yenəra ay ma re ren gam niya mo mən zaŋgə makaranta makaranta ilimi mani in za gəwləpa abəl rem pasəgərə makaranta kə mikə elkə nə dukə gəni e yaw nayi yaw ba yi a pe yaw enu akani makarantə jikaye enu bə a kami makarantərə tattaɓa kunneyi enu bə pat a kami makantarə makaranta a gə an be nin ani.